अमेरीकी हिरन, हिरन रेडियर और अल्फ अपने सींगों का प्रयोग कई तरह से करते हैं। सिंह मुख्‍य रूप से बचाव और मुकाबला करने खातर कम आवत है। नर हिरन अपने अपने क्षेत्र रखवाली करने और माधवराण के ध्यान की ध्यान खींचे खातिर नर हिरन से लड़ाई करते हैं। इसके अलावा रेनडियर अपनी सिंग का इस्तेमाल बर्फ हटाने खातिर करते हैं। और हिरन अपने बचाव के लिए उसे करते हैं। जैसे भाव मीडिय अन्य शिकारी जान। सिंह प्रकृति का एक तोहफा होता है। यह इनको जिंदा रहने में और प्रजनन करने में बहुत मदद करते हैं। हिरन के सिंह हर साल झड़ जाते हैं और हर दूसरी साल नए उगते हैं। सिंह ना केवल ताकत का प्रतीक होता है बल्कि उनके जीवन में जिंदा रहेंगे और प्रजनन में अहम भूमिका निभावत है। जे रक्षा भोजन खोज के खतिर महत्वपूर्ण होत है।